gott kvöld og velkomin í Kastljós stjórnendur fjögur hundruð stærstu fyrirtækja á Íslandi áforma að fækka starfsfólki á næstu mánuðum vegna lakari aðstæðna í atvinnulífinu

þetta kemur fram í könnun Gallup fyrir samtök atvinnulífsins og Seðlabanka Íslands tveir þriðju hlutar stjórnenda telja að aðstæður versni á næstu sex mánuðum sagði í morgun að skattar verði ekki lækkaðir ef kjarasamningar verða gerðir með óábyrgum hætti það er ef laun verða hækkuð of mikið að hans mati formaður v r sagði í kjölfarið að þetta væri stríðsyfirlýsing ofan í kjaraviðræðurnar og að þessi könnun Gallup væri hluti af áróðursstríði atvinnurekenda gegn launafólki við ætlum að ræða

á Íslandi í kvöld til þess eru komnir tveir lykilmenn Halldór Benjamín Þorbergsson framkvæmdastjóri s a og Ragnar Þór Ingólfsson formaður v r velkomnir Ragnar þú kallar þessi ummæli fjármálaráðherra

efnahagslífinu verkalýðshreyfingunni erum svo sem vön svona hótanna stíl en hann er mjög dapurlegur sérstaklega þegar staðan er mjög viðkvæm í viðræðunum eins og staðan er alla vega í dag kröfur okkar hafa verið mjög ábyrgar að mínu mati þar sem

snúast mjög mikið um kerfisbreytingar til þess að bæta hér lífsgæði fólks nánast alveg sama hvaða hópa við tölum um við erum að tala um

auka þannig

raunverulegar aðgerðir í vaxta og verðtryggingar málum til þess að skapa hér vaxtaumhverfi og kjör sem í samræmi við það sem gerist í löndunum sem við berum okkur gjarnan saman við og svo mætti lengi telja styttingu vinnuvikunnar

auka hér lífsgæði í gegnum kerfisbreytingar og þar þar liggur svona tóninn við höfum verið að tala um skattkerfisbreytingar tilfærslur og hluti sem

grunninn í okkar kröfu ástæðan fyrir að við erum með

stað er einfaldlega sú að við viljum sem verkalýðshreyfing berjast fyrir lífskjörum sem duga fyrir framfærslu þannig að fólk geti lifað hér með mannlegri reisn til þess að það sé hægt þá þarf að þrýsta upp

að lifa þannig ég myndi segja að kröfur okkar eru í grunninn mjög ábyrgar og þær eru sanngjarnar

skorum á stjórnvöld að taka með okkur slaginn og fara í raunverulega vinnu við að reyna bæta hér lífskjör almennings og auka samkeppnishæfni þjóðarinnar vegna þess að við erum líka ekki að fá verðmæt störf til landsins vegna þess að fólk vaxtakjörum og útaf verðlagi Halldór þið hafið nú verið að hnýta í þessar kröfur og segja að þær séu algjörlega út úr kortinu þegar reiknað er upp í sextíu prósent allt upp í hundrað prósent þessi könnun það er ekki bara brothætt staða á vinnumarkaði það er brothætt staða í hagkerfinu í heild þess vegna hef ég lagt mjög ríka áherslu á það að við tölum um þessa hluti af ábyrgð við sjáum til dæmis í þessari könnun Gallup fyrir Seðlabankann og s a sem hefur verið framkvæmd í sextán ár fjórum sinnum á ári og niðurstöður hennar núna benda til þess að væntingar stjórnenda fyrirtækjanna bæði á stöðunni í dag og ekki síður sex mánuði fram í tímann hafa ekki verið lægri síðan í kjölfar efnahagshrunsins við sjáum líka alveg frá árinu tvö þúsund og níu hafa fyrirtækin á hverjum einasta ársfjórðungi verið að bæta við sig starfsfólki og það rímar vel við þann efnahagsuppgang sem við höfum séð en núna er að verða skörp skil sem birtast í þessari könnun og gert er ráð fyrir því og fyrirtækin gera ráð fyrir því að fækka starfsfólki verulega er áhyggjuefni því miður er þetta staðan í hagkerfinu henni er að ljúka og við er að taka einhverskonar tími

sama hvort það er bullandi góðæri eða kreppa það er aldrei svigrúm af ykkar hálfu þetta er bara ekki rétt því miður við sjáum til dæmis í kjölfar síðustu kjarasamninga sem hafa skilað öllum Íslendingum ótrúlegum lífskjarabata laun frá því árið tvö þúsund og fimmtán hafa hækkað um um það bil þrjátíu prósent og til allrar hamingju hefur kaupmáttur aukist um tuttugu og fimm prósent á því tímabili og er það mikið eða lítið við getum sett þetta í

nítján hundruð og níutíu getum við sagt með nokkurri einföldun að kaupmáttur hafi aukist um áttatíu prósent

bara á seinustu þremur árum hefur kaupmáttaraukningin orðið tuttugu og fimm prósent og við höfum einfaldlega sagt við verðum að vera skynsöm í okkar nálgun það eyðist það sem af er tekið og núna verður hagkerfið að ná viðnámsþrótti sínum á nýjann leik áður en við höldum áfram á sömu braut

hefur skilað okkur svo miklum árangri á undanförnum árum Ragnar þið í verkalýðshreyfingunni sem hafið sett fram þennan harðasta tón þið viljið bæði hækka laun um tugi prósenta lækka vexti afnema verðtryggingu og stytta vinnudaginn það

sett í einn poka það það er sé sama um allar hinar stærðirnar í hagkerfinu þátta í efnahagskerfinu eins og verkalýðsfélög tvíþætta kröfugerð sem snýr annars vegar að stjórnvöldum þó það sé ekki okkar eiginlegi

þar er miðuð út frá því hvað kostar að lifa miðað við núverandi aðstæður eins og Halldór bendir á hér hafa laun hækkað vissulega en við vitum líka að til dæmis fólk á leigumarkaði hefur verið að fá á sig

þúsund króna hækkun á leigu í hverjum einasta mánuði þetta eru gríðarlegar kjaraskerðingar við vitum það að hér hafa sveitafélög hækkað

íþróttafélögin hækka gjöldin jafn harðar

og og barnabóta verið skertar þannig að um fimmtán þúsund foreldrar hafa undanfarin ár misst barnabætur

þetta vantar í alla þessa útreikninga en við vitum það svo sannarlega og það getur enginn deilt um það að hér

getur fólk ekki lifað á lágmarkslaunum

gert það að grundvallarkröfu að fólk geti lifað með mannlegri reisn og náð endum saman á lágmarkslaunum

að hér almennings dauðann úr skel ég meina það er afmarkaður hópur í samfélaginu sem hefur það ekki gott eins og þú minnist á fólk á leigumarkaði sem er á lægstu laununum en ég meina eins og þínir félagsmenn eru margir alla flóruna en orðræðan eins og þið stillið þessu upp þá fær maður það á tilfinninguna að þið lítið svo á að hér sé

bölvanlegt ástand og vont að lifa að draga upp þá mynd auðvitað er staða fyrirtækja mismunandi staða einstaklinga er mjög mismunandi

vissulega hópar sem hafa það betra en aðrir en ef þú kallar það popúlisma að vilja beita sér fyrir einhverju sem yfir áttatíu prósent þjóðarinnar vill eins og afnám verðtryggingar og lækkun vaxta lífskjör sem eru sambærileg því sem gerist á Norðurlöndunum að þá verður þú bara að kalla það það sem þú vilt en ég segi bara að mikið af þeim kröfum sem við höfum verið að

hefur þurft að þola að hlusta á fyrir hverjar einustu kosningar og svo verður ekkert úr einu eða neinu og jafnvel stjórnvöld eru vís til að gera eitthvað annað

dugir að nefna vaxta og verðtryggingarmálin húsnæðismálin og hvað gerist við fáum í andlitið á okkur vegtolla þjóðarsjóð

stjórnendur sem við vorum að tala um áðan þeir óttast núna stöðuna datt þeim aldrei í hug að hækka launin sín aðeins minna á undanförnum misserum þegar þeir vissu að þið

frami fyrir þessum vandi að það væru harðir kjarasamningar

ekki hafa neinn skilning á því ég held það sé margt sem hefði getað gert betur bæði launþegahreyfingin þetta heyrum við aftur og aftur fyrir hverja einustu kjarasamninga þá hafa stjórnendur alltaf sigið fram úr öðrum og lendum alltaf í þessari sömu stöðu einar það eru sannarlega dæmi um það sem ég ætla ekkert sérstaklega að verja og þetta veldur okkur vandkvæðum við samningaborðið ég verð bara að árétta það að það er mjög mikið af þessum kröfum sem

snúa ekkert að Samtökum atvinnulífsins ég skynji ekki þetta ákall alls þorra manna um einhverjar stórkostlegar kerfisbreytingar

það eigi að umbylta íslensku samfélagi að öllu leyti á sama tíma skil ég ekki með góðu móti hvernig við getum hækkað laun um tugi prósenta en á sama tíma farið í miklar vaxtalækkanir það gengur einfaldlega þvert á

hagfræðikenningar samtímans og ég hef ekki enn skilið til fulls hvernig þessi málflutningur á að ganga upp ég held að aðalatriðið sem þú nefndir í þessari spurningu að það hefur gengið mjög vel á Íslandi hjá öllum þorra manna á undanförum árum og við sjáum þetta bara í tölunum meðal laun á Íslandi eru rétt um sjö hundruð þúsund og miðgildi launa er sex hundruð þúsund við eigum að halda áfram á þessari braut ef við höldum rétt á spilunum á næstu misserum og næstu árum þá getum við haldið áfram að undirbyggja þessa lífskjarasókn sem hefur gengið maður finnur það á fólki að það er frekar óttaslegið vegna þessarar stöðu sem er uppi í kjaramálum það er líka mikil reiði en áttið þið ykkur á ábyrgð ykkar þegar þið eruð að tala í þáttum eins og þessum og sitjið svo

þarna úti með verðtryggðu lánin auðvitað vilja allir fá hærri laun en áttið

ábyrgð ykkar við áttum okkur auðvitað á ábyrgðinni Íslendingar eru bara svo skynsamir við munum öll hvernig það var að fara í gegnum þessa

fyrir tíu árum síðan við þekkjum öll á eigin skinni

til úr engu og ef við tökum of mikið út

reglulegu millibili á undanförnum árum sem er verðbólga sem er það sem við viljum forðast

það gerðist ekki í síðustu kjarasamningum en eðli samninga er hins vegar með þeim hætti að báðir aðilar þurfa að miðla málum báðir aðilar

að gefa eftir já já

eins og við ræddum áðan að auðvitað ef við náum fram einhverjum raunverulegum kerfisbreytingum sem bæta lífskjör allra það bætir mín lífskjör

að ég hafi það ágætt í dag að skapa hér samfélag þar sem börnin mín eiga einhverja von og vinir og skyldmenni hafi áhuga á að flytja hingað aftur til landsins landsins eftir að flúið eftir hrunið það skiptir máli fyrir okkur að vera samkeppnishæf og það skiptir máli

að byggja upp samfélag sem

á bæði fjölskylduvænu samfélagi

að tala um tölur og að allir hafi það svo gott þá vill ég spyrja þessarar spurningar af hverju

er fólkið okkar þá að gefast upp í stórum stíl af hverju erum við með nýgengna örorku hér sem er hærri en nýliðun á vinnumarkaði hvað er að gerast í okkar samfélagi og þetta er alveg stórkostlegt vandamál sem Halldór þekkir og við og við erum að vinna í því saman í

samfélagi ég neita sætta mig við að hér sé allt í sómanum og

í himnalagi rétt aðeins í lokin því tíminn er búinn nú er Efling að funda um framhaldið á samningaviðræðum eða sinni kröfugerð og hvernig þau ætla þau ætla að haga sínu starfi ætlið þið í samflot með þeim við munum skoða það ég bíð bara eftir hvað

kemur út úr fundinum í kvöld og við höfum sagt það að við viljum vinna með öllum félögum okkar í hreyfingunni ef Efling kemst að þeirri niðurstöðu að vilja kljúfa sig út úr Starfsgreinasambandinu í bili þá fögnum við því ef okkur verður boðið til samstarfs kærar þakkir fyrir þetta Halldór og Ragnar það er ekki fleira í Kastljósinu í kvöld verið þið sæl